اكتر حاجه ممكن اتخيل أن صحابي ممكن يصفوني بيها ااا أن هما هيقولو عليا دايما بضحك ودايما مابنكدش عليهم ودايما في حالي ومبحبش المشاكل اااا دي اكتر حاجه هحس أن انا صحابي يعني كلهم مجتمعين عليها